E nder golle je e kule ko ngaɗanmi. Wala yande latinde nde mi yeggitata cemmi ɗi latinde fa e ɓurmi bawɗe, fae burmi sembe foti nyande gaynon jannde am boko, fa mi daro yeso jannginabe e rowbe nokkol. <noise> Faa mi holla project ngaɗumi mi hollaɓe, ne ɗo nyalande mi huli sanne sanne fa ajakimi nyande ɗe fa a yautata. <noise> Amma yettugo jomiraawo nyande nden wari, faa a witti a jam ngaɗumi presentation an e jam, faa dow to jette golle am ɓe gottane ɗun jungo, e ɓembi golle ɗi moii laba woɗi.